Ya, lampe de poche ndraiky edy e, <hesitation> f- <hesitation> raha hely tsotsotra afaka atao agnaty paosy zegny izy, izy mande pile, de <hesitation> izy zegny, raha ôhatra zegny antegna mampiasa agnanjy potserintegna izy e, afaka magnazava, mamoaka hazavana izy, izy koa vonointegna izy de maty.